Dibe wela wida en doro سماءn darika esk erbairen Edei engir سماء ga gongi entani Unaty unaty جديد unaty جديد ka elaw unaty hosan a teminji ghasie en mashi log a teminji wida en Ede toe aye tanga a gissigu ena in Unaty tam timinji aye fa taka ner asone tarinan menine karamei do teminjika? Wida gon teagosa afaye مره uwa nga timinji timinjon مره tosko ga timinjon مره kemso timinjon مره dicha timinjon aba in in in in wingy tami timngi engra a hayra minjin hosan gue nairo sooe